ווען מען טוט רייבן א שוועבל אנקעגן די מעטש באקס ווי מען דארף עס צורייבן ווערט עס זייער הייס, די היץ מאכט אז די ספעציעלע קעמיקאלן וואס ליגן אין די שפיץ פון די שוועבל הייבן אן צו ברענען, איינמאל עס ברענט ווערט עס א פלאם און מיט דעם קען מען אנצינדן אנדערע מאטריאל.